इज्जत की बात करु तो सामने वाला को सम्मान करने। अगर था सामने वाला की इज्जत करेगा तो वो भी थकी इज्जत करेगा और आशय थक रिश्ता बढ़िया बना रेवे च अग्र था आपस में एक दूसरा की इज्जत करो तो। अगर थाई कूद की इज्जत बननी हे तो थाई सामने वाला की इज्जत करनी पड़ेगी। अगर था सामने वाला की इज्जत करेगा तो वो थकी करेगा और अगर एक बार था थकी इज्जत खो देगा। तो उसे कमाने में बहुत टाइम लगे च लेकिन गवांबा में। बहुत कम टाइम लगे च ओर एक बार कोई इनसान। कोई की नजारा में गिर जावे तो वो ही इज्जत बनी रखना में बहुत टाइम लगे था इज्जत नि करेगा तो कोई भी थकी इज्जत नि करेगा।